एबे बैंक कहिक माहा एबे एगुडा एसनक संस्था हलिय जहाँवा हमरा यापन कमाईली पैसावा सभ बटियाओटियाके जम्मा करसि, बचत कैसी हसे जहाँवा से हमरा कहदेउन सापटओपट पैसा चैंहिओंही भेले हसे ओहई से कहदेउन सापटी लेसी रिण लेसी । हसे कहदेउ न एबे इअ एकमुस्ट कहले जौं एगुडा एबे पैसाक कारोबार करेवाला एगुडा संस्था हलिअ । एबे बैंक सभ त एबे दुइ किसिमक बडउ जसने एगुडा सरकारी हसै एगुडा जुन एबे मन्सावा एपने मने खोलले हसै व्यक्तिगत बैंक हसै । हसे बैंकावा सभ कहदिउन एबे हमरेहिंसे पैसावा जुन ओथिया बट्योसिय, उहो फेरी त दोसर ठौरा लगानी करसिअ । हसने ओसने लगानी कैलिसे नै उअ यापन कमाइ कैसिहे । एबे बैंकवा सभ कतहार करोबार करै बडै एबे चांहे उ ओथिया सरकारी होस हसे न त ओथिया इअ कहदेउन व्यक्तिगत बैंक हिन्का एबे कतहार करोबार करै बडै उहे अनुसार एबे एकरेके बर्गिकारण कैले बडउ । जसने क बर्गक बडै, ख बर्गक बडै ,ग बर्गक बडै हसे कुन्हु एबे एकदमै बहुते लगानी कके हैने सकसई जौ ं खोले एबे हुन्का चैं इचिहिच पैसामा खोलसई एबे उअ ओथिया लघुबित्त सभ कहसउ, सहकारी सभ कहसउ ओकरके ।